So tawi aɗa yiɗi anndude wonde ko ñaamata ko bonaani e taariindi, a ƴeewan mbasaa bonnude ñaamri. <hesitation> Goonga ni, hay hay so aɗa ñaamde ɗum, so tawi a ittii <hesitation> tawi waɗta caɗeele e taariindi. Ɗum woni ndeentoɗa. Hay sinno tawi aɗa itta, ƴeewa mbasaa bonnude, janngo e janngo woɓɓe ina mbaawi huutoraade ɗum.